Mma adubor, ke mme ke anug-nug, mma ke eshishi mme ebin, ke ntagha ebin oven, eyeck-yerk oven ushi,. ebin ushi-oven wor onor ushi, gba igwa egaha igwa wor onor ushi mme gba igwa wey ebin echi and oven igor-igor urem and ebin nugwam. iroi onor wu yarachame iveu mme iket je gam ishi-gba egbi wor nne vene rene eyeah ikpad gba mme uru aduck uven gba utu wor onor wor iyana-mme ire,. obin ishi oven wor onor ushi mme oven who eshi irem mma ke aven ndem ebin mme oven mme ndiahme aven. The way nwame nimeke igon ame nni inep denne ago utu agim. nne mma igon wey iku unum unum, mme nni rome nne odubor, mmusu igaha-ne ebin mme oven wor mma adubor, mme gba oven wor nne nuck, ne nuck mme oven wer inshi, enh ebin. ewo-ewor onor den-ne, ivai mme abbe ayibe ebin am ama-amah aje dip, gba icome amon am utu dube ivaghere, idumo unu, yene udum unu igo owor wer areme ke esu-son asa suno mme, ebin inuck mbia-ama echi-chi, imang be uje ukek, imang beh uje uket ovud-ovud mbe-iti fene ijagha mme abbe imangi ifeni izome, ebin igama utu, nne onor, we igam ufu utu ye nne onor Gbange adan-adan onor nge abbe ama meh oh anim ngume ushi mma mme anor nna ashime den-me, mme effia ndem ewe, mme oven woh anor ashi, ebin ivai eno-nuck, idai esene, kpor-kpork, mma mme ndiah esene mbe anor areke enug-nug kporkpork, irem ebin mme oven wu mmang nneyene mme romine adubor, ebin ermine den-ner, igon amme ngi-igon irome ushi, egon ame igog, igog igam, esan beh gaje ire mbe gaha nte onor unuck, ami yen obin ngwu ushi uyen mmor aven ugu ushi, ugen esen egbe-gbe ugu ushi, ugen esene ebob-bob ugu ushi but ebin uben-ushi-ugben eshi gba ana ke onok, irem ebin nka mvuck mme nne nsah ke esene nwor eshi-shi, wu iforno ushi, ebin evai mme, mme eneme evia, evai efume uju rem gba umang ujag onor wu yene-ama, so gbaka anne uwan seni uneggeme agba gani sen uwan sen amang mme anege-me ago idit mma and ebin egbi ije amat, emat mbi aghame, igam ebin wor emat jeni, igama ebin emat ivai, igam ebin emat etat, ivun mma inuck mma ebin mma mme ibari enine, ebin imang ovia, imang iye onor, iye onor uguru, iye onor egwai, iye onor ushi <hesitation> And oven isu nne-mma mme akpan. Akpan nne uri mmi ebin, amang amang arong, abere ovud-ovud atom evid ame, irem evid ewe mme bum, ireme erome denme, ebin mme esene wor anor ubagha unuck huhe ushime.